إيه يا طويل العمر، مع التقدم بالعمر، الحياة تصير أعقد شوي، لأن المسؤوليات تزيد، مثل الشغل، الأهل، والعيال <hesitation> بعد، القرارات تصير أكبر وأهم لكن بنفس الوقت <hesitation> الواحد يصير عنده خبرة وحكمة تساعده يواجه هالأمور يعني <hesitation> الحياة يمكن تصير أعقد، بس أنت تصير أقوى وأكثر فهم لها.